ah pues ti goꞌb c̲h̲ixkwaꞌwu, duwpaná boka sia c̲h̲ixi gix par c̲h̲ixkwaꞌ goꞌb gix pues, goꞌb guꞌn ziꞌd par guꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn par xloꞌbu ley, guꞌn xloꞌb ley y guꞌn xloꞌb lën yu xc̲h̲ixkwaꞌwu.